Ny fanomezana raha tsara fôgno zala safidio e, satria o ana magnano raha tsara magnome raha tsara ologno ndrekindreky misy valigny tsara koa mezanle ologno anao.